Барои ман беҳтар аст, ки омӯзиши рақсро интихоб кунам. Сабаб он аст, ки рақс на танҳо ҳаракат ва ритмро дарбар мегирад, балки ба ҳиссиёти бадан ва озодии баён имконият медиҳад. Бо рақс кардан ман метавонам худро беҳтар ифода кунам ва ҳисси шодмонӣ ва энергияро эҳсос кунам.